ข้อยเอิ้นว่าสมุดบัญชี เอาไว้ อั่น เบิ่งรายการทางธนาคารเวลา เวลาไปธนาคาร

ข้อดีของมันคือ อั่น เอาไว้กดเงินสดและกะเอาไว้จ่ายค่าอื่นอื่นผ่านออนไลน์น่ะ

มีผลอยู่แล้ว เพราะว่าแต่ละคนน่ะ มันใซ้ ใซ้เงินบ่คือกันเนาะ บางคนใซ้ไปซื้อของช็อปปิง บางคนใซ้ไป อั่น ผ่อนนั่นผ่อนนี่ มันใซ้บ่คือกันนี่แหล้วครับ

ควรเพิ่ม call center หรือว่า อั่น ตอบให้ปัญหาได้เร็วเร็ว เขาสิได้แก้เร็วเร็วแหม เพราะว่าการใซ้ธนาคารมันต้องเร็วเนาะ

อ่า ข้อดีของมันคือซัดเจนแล้วซัดได้คำตอบเลยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับซัดข้อยนี่มันเกิดขึ้นเพราะอิหยัง เจ้าหน้าที่ซัดแก้ปัญหาให้ฉันได้เลยประมาณนั้น

ข้อยคิดว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าแต่ละคนสะดวกบ่คือกันเขากะสิได้โทรไปกะทางนั้นเลย

ธนาคารกะสิตรวจสอบข้อมูลก่อนว่า ฉันมีปัญหาอีหลีบ่

ข้อยกะสิโทรหา call center เอ่อ ไปอา อายัดบัตร หรือบ่ซั้นกะหาธนาคารใกล้ใกล้ไป

ข้อยคิดว่ามันควรเร็ว เพราะว่ามันสิได้แก้ไขปัญหาได้เร็วไง อื้อ

คิดว่าอาจสิบ่เหมาะสม เพราะว่า อั่น มันสิถืกมิจฉาชีพหลอก มันควรที่จะถืกถืกทางอื่นที่บ่แม่น อั่น โซเชียลมีเดียแหม โทรศัพท์จั่งซี้ถืกได้

ข้อยกะสิโทรหา call center ของ อั่น ธนาคารนั้น เพราะว่ามันสิได้เว้ากันกะเจนแจ้งปัญหากะเจน

ข้อยคิดว่าควรมี เพราะว่ามันสิได้เข้าใจปัญหาลูกค้าได้รวดเร็ว แล้วกะแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้เร็วขึ้น

ข้อยคิดว่าการโทรเดะ เพราะว่าการโทรมันสิได้อธิบายเป็นคำเป็นคำละเอียดละเอียดเลย แล้วกะตอบแบบละเอียดแก้ปัญหาได้กะเจนกว่า

ข้อยกะสิโทรหา call center ว่าทำไมมันบ่คืน อื้อ กะต้องโทรหานั่นล่ะ

อั่น กะสำคัญอยู่ สำคัญมากมากนั่นแหละ เพราะมันเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราแหม เออ มันกะ มันกะคงจะสำคัญแหละ

กะดีเดะ มันกะสิรู้ว่า เอ้อ ตอนนี้ธนาคารเฮ็ดหยังอยู่ ตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว ประมาณนั้นครับ

อั่น การบันทึกเสียงอะควรมี เพราะว่ามันสิได้ มันสิได้บันทึกไว้ว่าแบบ เอ้อ ถ้าเจอปัญหานี้ คุณเคยพูดแบบนี้นะ อะไรอย่างงี้ มันกะสิเฮ็ดให้ อั่น เก็บไว้

ข้อยคิดว่าควรมี เพราะว่ามันสิได้รับรู้ปัญหาโดยเฉพาะ เอ้อ แล้วกะสิได้เอาปัญหานั้นกระจายกระจายกระจายไป

กะต้องรอ กะกะสึกบ่ดีดอก แต่กะต้องรอคือเก่า แล้วกะไปหากะธนาคารอื่นที่มันเร็วกว่า

แม่น ข้อยกะสิแก้ปัญหาด้วยเจ้าของแล้วกะมันสิได้รู้รายละเอียดว่าปัญหาเกิดจากอิหยังแล้วค่อยแจ้งธนาคาร

กะน่ากะถืออยู่แต่ว่ามันกะกะ แล้วกะอีเมลเป็นกะทางหนึ่งที่น่ากะถือสุดแล้ว

ข้อยกะสิรายงานไปว่า เอ้อ ฉันบ่พอใจจั่งซี้จั่งซี้เด้อ แต่เฮ็ดหยังบ่ได้ดอก อื้อ กะต้องแจ้งปัญหาไป

มันมีผลอยู่แล้วเพราะว่า อ่า ลูกค้าสิได้อธิบายปัญหาให้ซัดเจนไงว่า อ่า มันเป็นอิหยัง ทำไม ทำไมถึงเกิดปัญหานั้น

ตอบเลยภายในสิบห้านาทีถึงหนึ่งซั่วโมง เพราะว่า อั่น ข้อยสิได้แก้ปัญหา เวลาข้อยมีปัญหา

ข้อยคิดว่ามีความฮู้ดี เพราะว่า อั่น เวลาถามอิหยังเขาฮู้ตอบได้เบิด เขาฮู้แก้ไขให้ได้เบิด

อั่น กะ กะบ่ได้มักปานใด เพราะว่า อั่น กะกะบ่ได้มีความคิดเห็นอิหยัง

ข้อยกะสิโทรผ่านโทรศัพท์ บ่ซั้นกะไปธนาคารที่ใกล้ใกล้ที่สุด

มันกะสิ อั่น ดีอยู่ กะบ่ต้องรอคนกะเหลือ อั่น AI หรือแชตบอต นี่มันกะสิตอบให้เลย

ข้อยกะสิไปธนาคารที่ใกล้ที่สุด อือ ไปธนาคารไปเว้ากับเจ้าหน้าที่เลย

ข้อยคิดว่าควรมี เพราะว่าบางครั้ง อั่น ญาติผู้ใหญ่เนาะเขากะสิอาจสิบ่เข้าใจคำภาษากลางจั่งซี้แหม

มีเดะ การแก้ปัญหาของธนาคารนี่ถ้าบ่เร็วเขากะสิบ่กะแล้วว่า เออ เนี่ย มันกะต้องหรือว่ามันรวดเร็ว

ข้อยกะสิแจ้งเตือนเพราะว่า ฉันย้านเป็นมิจฉาชีพเนาะ เอ้อ เผื่อมันมาดูดเงินธนาคารฉันจั่งซี้ เฮ็ดจั่งใดเอ้า

กะกะใจอยู่ กะให้เขาไปตรวจสอบก่อนว่า อั่น สิ่งที่ตรวจสอบนั่นมัน มัน มันเรียบร้อยไปค่อยมาบอก ค่อยมาบอกข้อย

มีความสำคัญหลาย เพราะว่า อั่น อ่า เขาสิได้รับรู้ว่าเฮาเจอปัญหาอิหยัง อื้อ สิได้แก้ปัญหาให้เฮาเฮาจุด

ข้อยว่ามันบ่เหมาะสม มันซ้าเกินไปในการตอบปัญหานั้น อืม มันซ้า

ข้อยกะสิแจ้งธนาคารไปว่ามันมีข่าวปลอมเด้อ เดี๋ยวมีคนกะจั่งซี้แหม

อั่น ข้อยมักคุยกับผู้หญิง เพราะว่า อั่น น้ำเสียงมันดีกว่า

กะสิเป็น อั่น แอปพลิเคชันนี่ล่ะ เพราะว่าทุกคนมีโทรศัพท์มือถือและมีอินเทอร์เน็ต อื้อ

อั่นพอดีมีปัญหาเกี่ยวกับการกดเงินน่ะครับ คือ ผม ผมกดเงินไปแล้ว แต่ว่าบ่ได้เงิน แล้วกะเงินในบัญชีกะตัดไปแล้วครับ อัน อันนี้ผมสิเฮ็ดจั่งใดครับ

อั่น ผมลืมรหัสเข้าแอปธนาคารแหมครับ ผมสิเฮ็ดจั่งใดครับ

เพราะว่าเขาสิ อั่น ได้มีหลักประกันเวลาเขาเป็นอิหยังขึ้นมา อื้อ เขากะเลยต้องซื้อประกันชีวิตไว้

เพราะว่า อั่น เขาบ่ฮู้เนาะว่าในอนาคตเขาสิเจออิหยัง เขาฮู้เลยต้องซื้อประกันการเดินทางไว้ ปลอดภัยไว้ก่อน มั่นใจก่อน

ข้อยซื้อประกันการเดินทางอยู่แล้ว เพราะว่าข้อยบ่ฮู้ว่าอิหยังสิเกิดขึ้นเนาะ ต่างประเทศจั่งซี้ หรือว่าจังหวัด ต่างจังหวัดจั่งซี้ ฮู้ฮู้บ่รู้ว่าตรงนั้นตรงนี้มีอิหยังหรือว่าฮู้บ่พอกตอง ตรงนั้นบ่

ข้อยคิดว่าคุ้มค่า เพราะว่า อั่น เวลาเฮาเป็นหยังมามันเฮาสิได้เฮาเงินก้อนนี้ เพราะว่า อั่น เฮาบ่รู้เนาะว่าเฮาสิมีเงินบ่มีเงินตอนนั้น

สำคัญอยู่แล้วเพราะว่าเวลาครอบครัวมีปัญหาอิหยัง เออ เก็บ เกิดแก่เจ็บตายมันกะสิได้กะเงินตรงนี้ไงประกันชีวิตอะ

ความน่าเซื่อถือของ อั่น บริษัทนั้นว่าเขาสิจ่ายเงินอีหลีบ่

สำคัญหลาย เพราะว่า อั่น บ้านคนอีสานเนาะ มันกะสิสร้างด้วยไม้นั่นนู่นนี่ แล้วกะเวลาเกิดอิหยังมามันกะสิได้แก้ไขเลย

ข้อยสิเซื่อใจ อั่น เซื่อแทนล่ะเนาะ เพราะว่าเขาเป็นคนแนะนำเซื่อ แล้วเซื่อเขามีข้อมูลหลายกว่าเซื่ออีก

ข้อยคิดว่าคนอีสานมักเฮ็ดประกันชีวิตหลายที่สุด เพราะว่า อั่น เวลาเจ็บปวดได้ไข้ ตายมาจั่งซี้เขากะได้เงินตรงนั้น

อั่น ข้อยเซี่ยใจ AIA มั้ง เพราะว่าเขาโฆษณาดู๋สุดแล้ว

ข้อยจำได้คือ AIA เพราะว่ามันขึ้นดู๋สุดแล้ว แล้วกะสโลแกนเขาดี

ยังบ่ได้วางแผนการซื้อประกันชีวิต แต่คิดว่าในอนาคตอาจจะซื้อ เพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปเร็ว

อาจจะสะดวกสบาย บ่ต้อง บ่ต้องไปหาผู้นั้นผู้นี้

ข้อเสียคือเฮาบ่รู้ว่ามันเป็นมิจฉาชีพบ่เฮาซื้อเฮาสิซื้อได้จั่งใดแล้วก็ อั่น มันสิบ่รู้เรื่องเวลาซื้อผ่านออนไลน์เพราะว่ารายละเอียดมันหลายแม่นบ่ล่ะ

ข้อยแนะนำอยู่แล้ว เพราะว่า อั่น มันสิได้คุ้มครอง หรือว่าแบบเวลาเฮาเป็นหยังมาเฮาสิได้เฮาเงินก้อนนั้นเลย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

ข้อยคิดว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ กะเลยสำคัญชีวิตต่อ อั่น ชีวิตข้อยมันกะเลยต้องเฮ็ด

ข้อยคิดว่ามันบ่จำเป็น เพราะว่า เอ่อ ถ้ามันเกิดหยังขึ้นมันกะเป็นที่กะกะอะ แล้วกะมันบ่คุ้มค่า เพราะว่ามันบ่ได้เกิดขึ้นบ่อยบ่อยอะ

ข้อยคิดว่าเด็กสมัยนี้ อั่น บ่เห็นความสำคัญของการซื้อประกันดอก เขาบ่ได้เอาเงินมาซื้อประกันแหม เขาเอาไปซื้ออย่างนู้นอย่างนี้

แตกต่างกันที่ธนาคารกะสิให้รายละเอียดได้ดีกว่า มันกะน่ากะถือกว่านำ ซื้อกับธนาคาร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

ข้อยกะสิปรึกษาก่อน เพราะว่า เอ่อ เฮ็ดหยังมาหยังมันสิได้รู้ว่ากะมีประกันนั่นนู่นนี่ มันสิได้ เอ้อ รู้ว่ากะ ตอนเกิดปัญหา

กะเคยได้ยินอยู่แบบเอาข้อมูลลูกค้าไปปล่อย นั่นนู่นนี่ อื้อ มันกะบ่ดีแม่นบ่ล่ะ

กะน่าจะปลอดภัยหลาย เพราะว่า อั่น ถ้าเขาเอาข้อมูลไปปล่อยเนาะ บริษัทประกันเขากะสิบ่มีความน่ากะถือ

ข้อยสิแนะนำเบิ่ง อั่น เงื่อนไขต่างต่างในการจ่ายเงินเวลามีปัญหา เพราะว่านี่ล่ะมันเป็นข้อสำคัญเลยของการซื้อประกัน

กะสนใจหลายขึ้น เพราะมันสน สื่อสารกันได้หลายขึ้นแหม

ข้อยคึดว่ามันคึดวางแผนได้ดีขึ้นเพราะว่าคึดสิได้รู้ว่า เอ่อ ในอนาคตคึดมีอิหยังอยู่แล้วเกิดอิหยังในอนาคตคึดสิได้คึดเงินก้อนนั้นคึด

ข้อยสิเลือกซื้อประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุเพราะว่า อ่า มันสิคุ้มครองแล้วเฮาเฮาสิบ่ได้เฮาจ่าย ค่าเฮาจ่ายหลาย

ข้อยคิดว่าประกันชีวิต อุ อุบัติเหตุนี่ล่ะ เพราะว่าเฮาบ่รู้เนาะว่าอุบัติเหตุสิเกิดอิหยังขึ้นเพราะข้อยขับรถขับลาไปมาแหม

ข้อยคิดว่าโฆษณามีผลต่อการซื้อประกันเดะเพราะว่าเฮาสิได้รู้รายละเอียดก่อนว่า เอ้อ เขามีอิหยังมีโปรโมชันอิหยัง

ซื้อ อั่น ซื้อประกันบ่ฟุ่มเฟือย เพราะว่ามันเป็นการวางแผนการใซ้เงินในอนาตค เป็นการจัดการเงินที่ดีที่สุดแล้ว

ข้อยกะอาจสิบ่กะใจ เพราะว่ามันเป็นบริษัทใหม่เนาะ กะ กะอาจสิยังบ่มีความกะใจ แต่ว่ากะสนใจข้อมูลอยู่กะได้

ข้อยติดต่อดู๋อยู่ เพราะว่า อั่น เจอปัญหาเวลาใซ้บัตรบ่ได้ หรือว่ากดตู้บ่ได้

รวดเร็ว แล้วกะตอบคำถามได้ดี

ประมาณสิบนาที แต่กะบ่โดนดอกมั้ง

ข้อยคิดว่าเว้าภาษาใด มันกะส่ำกันเบิดอะ กะเลยบ่มีผลต่อการสื่อสาร

กะคิดว่าเขากะบริการด้วยใจนั่นแหละ เขากะอยากแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ เขากะเลยต้องเฮ็ดให้ดี

ข้อยสิหาข้อมูลเองเพราะว่า อั่น เฮาสิไปติดต่อเฮ็ดหยังเพราะว่าเฮาหาข้อมูลได้เองอยู่แล้วอะ

มีบริการถอนเงินผ่านโทรศัพท์ เวลาเฮา เอ่อ ฉันอยากถอนเงินแค่นี้นะ แต่เป็นเงินก้อนใหญ่ เฮาเฮาไปเอาที่ธนาคารเลย

ข้อยคิดว่าบ่เพราะว่าเขาโทรบ่เป็น เขากดอันเลขหลายหลายบ่เป็นแหมเห็นบ่เลขหลายหลายเวลายามโทรอะ

ข้อยคิดว่า อั่น เขาไปธนาคาร อื้อ มันเว้ากันได้ง่ายสุดแล้ว เขาบ่ต้องเฮ็ดขั้นตอนหลาย

ข้อยคิดว่าเด็กสมัยนี้น่ะ call center เขาเฮ็ดเป็นอยู่แล้ว เขากะเลยโทรไป เพราะมันสะดวกสบายแม่นบ่ล่ะ บ่ต้องไปธนาคาร

ข้อยว่าโทรกลับมาบ่ดี ควรถามเขาตอนนั้นเลย เพราะว่าโทรกลับมามันเสียเวลาเขา

ข้อยกะคาดหวังว่าเขาสิบริการได้ดี แก้ไขปัญหาได้ดี

ข้อยบ่เคย เพราะว่า อั่น บ่ฮู้แหม ว่าฮู้สิฮู้อิหยังบริการใหม่ใหม่น่ะ

ข้อยคิดว่าแตกต่างกัน เพราะว่าธนาคารที่เคาน์เตอร์เขาอาจสิอธิบายได้ซัดเจนกว่าพนักงานที่ call center

เข้าใจซัดเจนอยู่ เพราะว่าเขาซัดอธิบายซัดเจน อื้อ

โอ๊ย คนหลายคักจะต้องจัดการให้ดีดีเด้อเพราะว่าคนหลายเวลามีเทศกาลต้องรอคิวโดน

ข้อยคิดว่าคนอีสานส่วนใหญ่มักไปธนาคารมากกว่า เพราะว่า อั่น มันใกล้สุดเนาะ อื้อ

ข้อยรู้สึกบ่ดีส่ำใด เพราะว่า เอ้อ เขาอยากเฮ็ดเดี๋ยวเขาเฮ็ดเอง เขาอยากปรึกษาเดี๋ยวเขาปรึกษาเอง บ่ต้องมาแต่ง

ข้อยคิดว่าอาจจะได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ เพราะว่าปัญหาส่วนใหญ่อาจจะซ้ำกันหลายหลาย แล้วกะแก้ไขได้เลย

ข้อยคิดว่าอาจจะเป็น อั่น ซ่อยเหลืออย่างเต็มที่ หรือว่าแบบ เอ่อ หาคนมาซ่อย

ข้อยมั่นใจอยู่ เพราะว่า เขากะมีความรู้หลายกว่ากะ อื้อ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

พนักงานธนาคารคนนี้เก่งหลาย

OK ฟ้าวติดต่อมาเด้อครับ

ฉันเจอปัญหาเกี่ยวกับธนาคารนี้ ต้องแก้จั่งใด